Duumɔ a guniyɔ dʊʊmɔ yɨ jam, jamni nəngɔ dʊʊmɔ yɨ nəngɔ dʊʊ dʊʊmɔ a fʊlji dʊʊmɔ ful ga fʊl nən jam, da yal yal jamɔ, da jʊng jami nəngɔ nʊ jə jalei, jə swɨ bʊgemɔ wo, jə shi mwan nəngən, də bʊl biyel nnən jaminiyo o ko nnwe jə maa nəngən, jamni nəngɔ daləng jəjalən a lɔdiyai. Nəngɔ nʊ a ta dadiyabɔ nəngɔ a yɨ. nəni o gə jam bunən mi nɔbwiyoi. Ja wana wana jamɔ domin nəngo nʊ taji nən dʊʊ gə tam jigale nəni. Nan bʊge, nan kungoi nan wei jə maa nən bʊge jə maa nən jam. Jʊ a bwangtəni nɔotəmɔ n dwaam, dwaamɔ təji nɔɔtəmɔ la, bwaala dwaam na wʊni da gəla da tal da jʊngala dwaam ni a təb. Wo nɔoli a jʊng dwaam gənɔ, dwaamni nɔɔtəmɔ gə kuləm yam, kul yam wasino nən ka, yam funəngi ka, we ka də twale twai. Twale twai a lɔdiya daala dwaam, da twa bwir da kul twiyalo wo, kul twiyalole nən dwaam təg wo nəngɔ jə jale woi <hesitation> dadiyabɔ gun nəni nəngɔ jʊgɔ dadiyabɔ maale sosai dangən sosai mi jə bəlale. Wuni dwaam wʊni jam wʊni dwaam <hesitation> dadiyabɔ a bəlabɔ. A bwangtəni nəngɔ <hesitation> yu, dadiyabɔ bwaala kʊb bwaala tʊlkʊb kʊbi ja ka yugɔ. Yugɔ təgən jə kaka na ja kai ja wɔm yɨlagɔ ja wa yugi to jeli to nɔɔlini a laa nɔɔlɨ ka yugi to a taal a daləng sulanɔ gəm nyo twa daala gənon nəngən jə maa maa salba gənɔ nəngən də maa maa komi nəgən. Də maam daala jə swɨ swɨ nyo, da ma nʊngənɔ də dwaamɔ duk də ma ma nʊng jino duk komi. Be bwangtin nu nyila, nuyila dʊʊmɔ a guni wʊni nuyila jʊnle daa ni gəto gəm, tɨ wo də kəsɔle kəsɔi kəsɔ nuyilani <hesitation> wane dalto dullo. To nuyila go digəni dʊʊmɔ gə miyo miyo sa keməne nəngən jə nuga nuga kutɔ gənɔ jə kul kul nən dwaam taaltə nwang dwaamo wo na ya taltəgo ləmago məna lɔ beti dʊʊmɔ jino jə tal jim tə nyuwang wo bəno jə kul bəm nən nya dwaam. To nuyila dʊʊumo gə jʊng jʊng sə ya maa jʊnile nəngən. Nɔɔtəɔ təji guni gə jung jung kata, katagɔ təgən nəngaɔ jə maa maa, maam daala nəngən salba nəngən. Jə miyo miyo tak maam salba nəngən tak də maale ɔ maa mama nəngən. To sai kwaləm, kwaləmɔ təgən dʊʊmɔ gɔ jung jung kwaləmɔ nɔɔtəmba, tunba nɔɔtəm ba twam dwaam yɔ da gatə kwaləm wo. Ga kwaləmni to kwaləmɔ təji wane bʊlʊm biyel, bʊl biyelo nəngən <hesitation> jəbɔ batagɔ kwaləmɔ jəbɔ təbagɔ jə jʊnglei bʊge gənɔ wane tulogɔ. Mɨ mou mwile nɔɔ dʊʊmɔ gə swɨ swɨ bʊge gənɔ, bʊlbʊl biyel gənɔ nəngən <hesitation> da maai wane ta to domai ta kajəlni dʊʊmɔ jʊng gwam gaba daya dʊʊmɔ jʊngle <noise> jə jale jʊngle jʊng jəti jʊnile jə fekale jə feka lɔngɔle nəngən. Mɨ mɨ jə bə jəti jʊnile, janga fim ni a dou nən gul, janga fimno a dou nən gul. Dʊʊmɔ gə jʊng jʊng təji, jʊng dama bə jʊng bə kʊku, fubə kʊkʊ. Na laa bwaalagəni dʊʊmɔ gə kwalala gulen, fubə kʊkʊ jənjalən fɨɨ a dou doui dʊʊmo a fʊlbɔ nəngən ba dʊʊmɔ a fʊlbɔ nən jangafɨɨm <hesitation> batani nəngɔ dʊʊmɔ gə jʊng nəngɔ gə yɔ bənle a wuri dagən nəngo gə yobənle jəbɔ morogɔ kami fəfə nyo, dʊʊmɔ kwalala gulen na maai dɨ dagən gɔ fəfə nəbɔ dagən so swɨ swɨ bʊg nəngən shi shi mwan gəno <hesitation> duka disɔ jʊni dʊʊmɔ a maa gən gaba daya <hesitation> sai dwaam twagəm nɔɔtəmɔ gə jʊng jʊng dwaam twagəmo naa jʊng gən ja feka gəni na ja kul mʊni wani, wani dʊʊmɔ nɔɔtəmɔ kul a dəgtə nya dwaamo woi. Wani ləma gənɔ. To da jʊng jʊng tak nən gumgəng duk dʊʊmo gə jʊng jʊng bə kʊʊ gʊm wʊni, dʊʊmo gə jʊng jʊng gʊmo feka feka sosai wani ləmago <hesitation> Duumɔ gɔ feka sai n mwarogɔ go kanjəl fubebi so <hesitation> mwarogɔ gero. Mwarogɔ nəngɔ dʊʊmɔ gə jʊng jʊng me kebɔ sosai don ləbɨ, ləbɨgo komjile nəngən ləbɨgɔ migə bəla jile nəngən sai wasin kwala tino tɔtwam. Dʊʊmoɔ kwala sə wasin wo wasin ni a soma somai. Kwala tɔtwam dəgala təno dəgala təno mai ɓe kafin ja ka tammi bwangtən a som, som wasini dɨɨ a mʊr, to wasini dʊʊmo gə gəla gə fe ta ya bəni. Na ja kulkul dɨi dʊʊmɔgɔ gə jaja maabɔ na bənɔ ni bə maa don kəməni dʊʊmɔ digɨ gə jaja, kul ya tin nya dwaamo woi wane. Nan jai to ka nɔɔtəm mwe kawai mi kaajəl wo nɔɔtəm mwe kawai. Dʊʊmɔ gə jʊng jʊng wasin ni sosai dəngən jʊni fa nəngɔ jʊ jə maalei fa daani gəmi sosai, də feka gənle fəi wʊuni kelən dʊʊmɔ gɔ gaga keləna kulən. Ga kelən na kelən a jəla jəbɔ mʊ a tʊtʊi, haba to duk dʊʊmɔ gə jaja amfani ni duk dʊʊmɔ jʊni jəl tika dʊʊmɔle da maale jə jale, tika tika dʊʊmɔ sosai dəngən mi kel kebɔ dəm. To kaanjəlni dʊʊmɔ jʊngle daani gəmi a feka feka duk kanjəlni na yugən feka gaba daya kab də. jale jaii maaɔ na wʊni kənki jə wo jə miyolale miyolai, dʊʊmɔ gə jaja digən, da maa də jaja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 <hesitation> Junle wale kwalle jə maa komaile feka gənle təgo dəng dəng dang dang duk bə bwaləni dʊʊmɔ jʊng ga gən a gulen daa fuun <hesitation> də wɔle wo də bʊgle maale wo nən bakusi gən də jʊngle duumɔ gɔ wawa bakusigɔ wale walegɔ dʊʊmɔ ga wawa, dʊʊmɔ wale, fekale, maa tika jile <hesitation> kanjəl nəblami to duumɔ gə suwa bən gɔ kanjəl nəblami amma dʊʊmɔ jʊngle da bəlabɔ, duk kanjəlni dʊʊmo jʊng kab. Feka gən sɔ jʊ dʊʊmɔ la ba su təgo nən guli tama sɔ, kebɔ jə jatəm o jʊ laa jə sam kobo. Dʊʊmɔ ga sam kobo nəngɔ <hesitation> jʊ ja jʊngi. Kanjəlo bə jʊngle kenan a lɔdiyani gəmi.